هلأ عنّا هوني سؤال عم بي إلنا ما هو السؤالان اللّزان ستطرحهما على الشّخص للحطو- للحصول على أكبر عدد مُمكن على أكبر قدر مُمكن من المعلومات عنّو سؤالين بدنا نق- بدنا نعرف أكبر عدد من المعلومات كيف بي سؤالين يعني بس فينا نعرف. <hesitation> خلّينا <laughs> نسألو عن إسمو <noise> مين هو يعني إسمو إسم عيلتو؟ من أيّ بلد؟ <hesitation> خلّينا نعرف عمرو <hesitation> بس بي سؤالين ما بفتكر منبئى نئدر نعرف <hesitation> كتير شي عن شخصيّة الإنسان عن شخصيّة الشّخص. في أسئلة كتيرة كتير كتير لازم تنطرح عليه مش بس سؤالين. <hesitation> أو منئول نسألو عن إسمو، ومنسألو عن شُغلو مُمكن هيدول السؤالين نئدر نعرف عنّو إشيا كتير.